hewan yang paling cepat tu citah, citah tu lari nyo tu kencang nian, itu kadang sepeda motor be biso kalah, dio kalua sudah lari ngejar mangso nyo tu, woi, kecepatannyo tu biso biso sekian per kilometer untuk hewan yang paling lambat tu siput, siput tu jalan nyo lambat, kayak keong kalo dikampung tu keong namonyo, keong tu, jalannyo lambat nian, kek nyo susah nian dio bawak-bawak badannyo tau cangkang di punggung dio tu kayak berat-berat dio bawak itu nyo kayak rumah di punggung nyo tu, itu hewan paling lambat.